tuutinii tuutini baretokit wojebite duum akasii nam ka gudio kasaa-kasafutiey, naman sun won wolba ir hijjete won wolba issit ir hijen, akas baretokit wojebite, bare tok lilla woddabamte duum akasiiti won ishia midamfamtiey.